قطر القاهره كمان تلت ساعات انا ممكن اعمل ايه في التلت ساعات دول انا ممكن انزل اروح اجبلي فطار مثلا واجي هنا اتفرج علي فيلم بس المشكله ان الوقت متأخر اوي خايفه انزل دلوقتي وانا بنت هنا لوحدي انا ممكن اطلبلي اي اكل هنا علي المحطة يجيلي واطلع اخده من برا واستني القطر كمان بردو عشان لو مشيت منساش والقطر يفوت عليا انا هفضل قاعده هنا في المحطة احسن